Eeem buõsy, buõsy i gwam sot dene ntak kpatama rem, mma wege me ni nne adop mmeke fene ivuu emene izomame mmoo õzoi inaghã, buõsy iee gwam sot denee mee nnwee mme nweeme ẽzen Mma ageme idop oven, etea sot gwami Ngwee zaza iyang wuma inep mma inepma so nne ezene me be obie bie ezen ebe ai foro nje ne obie bie buosy nne ezen bega buosy e gwam sot dẽnẽ eehe mme ezen mme ezen we ghaha nwa ite sot a gwami before ashinma ma mmaa mmae nnawan nne ijie urum mee mme jok nne bere urum mee Joko kpa jok ite mme rem nne me itoma iyep mma so buosy me ezen we nshini nne eegwam sõt igwam sõt inep inep ewee mme ezen mnee nne igbi nni biibre mmage irem oven, mma ge eehee ayeni mmage edaidani ari, arep ma aasegeden so that ighot ikpi, ekpet nni eyen ikpi eyen ikpi eyen ikpi before ashini ashini nnee ikpi igwam gba sot before ateme ashini ikpi ikfema itõõ me ke sot kwa ke sot so igwam ke sot dene mme iJurum mme jok mme ke jok ireni etono iremi etono itame iremi me nni iyang ma keme nnyui eeh igwam so dene nweme ezen buosy is gwan sot mme nnwe me ezen we ishini mme yene igwamm sot me meyen igom ono we kevi, me edan edan ano be a kevi uzum edan edam abe nna sume nwe abe rem nne buosy ebesune irem ne buosy abe mme rem so that aremi ebe kewo kang so ovenme naaa nweme ezen ngwe ono kwe uket mme ujie ngwe mme ezen geni we ishini we inuk mme ke ren ifono ano we igwami sot deene So igwam sot ke eyak, mme buõsy nwe ruma ayeni nye ono uket mmame unurem agham gba omo we arevime asee gevegha nwe ghama gwu gwuke kpa imie denegha inumi rem kpa obie bie eyak eyak otata me na nmi remr ikpi, ikpi zen ne jok ke den angha iforo ke utack buosy iregehe deme mmaa emon, izaha ma emon self kpang emon ame wee akom maaa awe aghin mme buosy eregee emi eden ewezuma ajie enep enep eey egham eyak ezen we igaha nne yene buosy nne mma ijie enep enep izai otou nweme uzuma so that ey iyeme kaeke omo eey iket ivuree so that mma awoga nwe ayina inue dene nwe, anuk ke dene ivai wo orak obie obie ikpi eme ikpai kpai wõ nye nwe kuwa esa, nwe iyep oven, nwe shie igonha ezeamo mo so mehe amahe asume ezen we igwami sot jie buosy, buosy is gwam sot deene ntak mea wo akamowen ite sot agwani before ashin ngwe eyangha wuma kake eyagha we-ge nderi zen ke mmie dengha.